Arakarakin'ny olo mitoboky amin'ny tana raiky io avao ka la mpanandraha aby moa ny olo eo da soa zay ka raha misy olo raiky tsy manandraha ny eo la mety hanandraha avao i olo igny i raiky igny e fe mety ho tonga ola anivon'ny fiaraha mony avao koa zay.